La felicità al a pa gnün presi, pöle pa di, deie ün valur ën muneda, pöle avei tantissimi sold e pa esi cuntent, al e ün sentiment che pöle pa ni cumpré ni vendi e cuindi pöle esi felicissim anche cun pochissime coze o esi del tüt infelice e avei 'na muntagna dë roba